Lesdi jaamani, ɗon mari pijooji, bana ñalaande arannde nde lewru, nde lewru sappanndu bana luuɓe christmas bana fijo fina-tawa ngo - ngo gami